Cho zyn nli re blioba'na naya'na mbe' pues naya' nzo liob' liob' tij' neo liob' jwa'n ta ndob lo ya'bana mbay na nzo liob' nn- nzoga liob' wan'na ya thib ned nak ta nzinare' mbay na ncheya za nak liob' tijana' na- nar naka nzoy jwa'n par lo nzoy jwa'n nabadxa lon jwa'na. mbay nzo lan lon na re jwa'n ta nabax lon thiyal tayal taxmen lo- lo mbesmen taxmen lo piz mbay na re jwa'n lan jwi'n na ndlob na par lobmen ze kanmen reta yozi jwa'n loney ndemen izyosa le'ya thienmenza, mbay na nde- depen xe nde- nde lob'lax nachaxa nzi yo tayal tekley tele'y lad nola tele'y o lad nambay na mbay re jwa'n xis men ndobl izyoba tayal kamen blob ned zabay jwa'na jwa'n mas jwi'n ze bay jwa'na na yen lob'za poga na akta taya liob' tija' porke na xektey luego- luego lebana- na na konitmena ze lioba' ngolo mney za topmen re yix kubimenaza jwa'nata naka.